हति अरनत्, हति दुत दत्, हति एक् जर से दि किसिमने खोरु ऐसे परु रखे, अरनत् बुर् बुर् होन्गल् होइ। मनु देखिर् द हि होदे बुर् बेले धरनर् होइ जै। दि त्य मनु हि मोद् फोइ कोरे असल् ते करन् हि होदे ओरनत् ककुल् दोक् द पये। मनु देखिर् द हि <hesitation> कोने बेले बुर्श्तु देखपुलि अक्रमल् कोइ बखे दिय है। मनु देखिर् द हि कोने बेले रेअक्सियन् न पर्हे करन् हि होदे मनु स्वरते रके। मनु औप्रहे किबबिसरे किबद्दिये कोने बखए, तेने धरनर् खोरु ऐसे पर्थेके। हेकर्न खोरु अबुर् खोरु अनिस्न रके। ओरनबुर् <hesitation> ओरननिस्न रके करन् हि होदे जोन्तुर् भेह्रे अनु ककुल् देखिर् न पर्हे। जुहुरदुर् अबुर् विथरत् पिन्जेर विथरते खे हि होदे विथरते किबबिसरे।